Ori, oha, otara, onyin, otumo ofin ofuha, ofute ofunyi okpo, kpo aha kpo atra kpo ayin kpo atuno kpo afin kpo afha kpo afute kpo afuyin ekpaha, la ayen, ekpaha la aha ekpaha la tra ekpaha la ayin ekpaha la atuno ekpaha la afin ekpaha la afuha ekpaha la afute ekpaha la afuyin kpaha fuyin, kpatra, kpatra la kyen, kpatra la ha kpatra la tra kpatra la ayin kpatra la tuno kpatra la fin kpatra la fuhu kpatra la fute kpatra la fuyin kpayin, kpayin la kyen kpayin la ha kpayin la tra kpayin la ayin kpayin la tuno kpayin la fin kpayin la fuhu kpayin la fute kpayin la fuyin kpatuno, kpatuno la ayin kpatuno la tuno kpatuno la adin kpatuno la afi kpatuno lafuha kpatuno la fute kpatuno la fuyin kpafin kpafin la kyen kpafin la kyen kpafin la ha Kpafin la fuha, kpafin la <hesitation> fute kpafin la fuyin kpa fuha fuha la kyen, kpafuha la ha kpafuha la tra kpafuha la ayin kpafuha la tuno kpafuha la fin kpafuha la fuha kpafuha la la tak a fute, kpafuha la fuyin kp ee pa <hesitation> kpafute la kyen kpafute la ha ekpafute la tra ekpafute kpafute la ayin kpafute la tuno kpafute la fin kpafute la fuha kpafute la fute kpafute la fuyin ekp <hesitation> fuyin fuyin la ha fuyin la tra kpafuyin la yin kpafuyin la tuno kpafuyin la fin kpafuyin la fuha kpafuyin la fute kpafuyin la fuyin ebzo kyen edga edga kyen la kyen <hesitation> la kyen edga ryen la ha edga kyen la tra eda kyen la ayin edga kyen la fuha le afin edga kyen fuha eda kyen la fute edga kyen la fuyin eedga kyen kyen la okpo Kpo edga kyen la okpo akyen, edga kyen la okpo ha endga kyen la okpo atra, edga kyen da kpo ayin edga kyen la upo fin edga kyen la kpo fuha edga kyen la kpo fute edga kyen la kpofuyin edg edga kyen la ekpafuha edga kyen la ha edga kyen la ekpa la tra edga ekyen la ekpa ha la ayin edga kyen la ekpaha la tuno, edga a la ayin edga kyen la ekpaha la tuno edga kyen la ekpaha laafin edga kyen la ekpaha la afuha edga kyen la ekpaha la afute edga kyen la ekpaha la afuyin edga kyen la expatra edga kyen la ekpaatra la kyen eka tra la ha edga kyen la ekpatra <hesitation> kpatro la tra edga kyen la ekpatra <hesitation> payin edg kyen da ekpatra la ttuno edga kyen l ekpatra la afin edga kyen la ekpatra la afuha edga kyen la ekpatra la afue edga kyen la <hesitation> ekpatra la fuyin edga kyen la ekpayin edga kyen <hesitation> la kyen la tra edga kyen la ekpayin la ayin edga kyen la ekpayin la tuno edga kyen edge kyen la ekpayin la fute edga kyen la ekpoyin la fuyin edga kyen la ekapayin la <hesitation> ekpatuno